Аввал бояд маршрут ва масофаро интихоб кард. Сипас мошинро санҷида, сӯзишворӣ ва ҳолати техникӣ тайёр карда мешавад. Бояд ҷойҳои истироҳат ва хобро пешакӣ муайян кард. Бо худ хӯрок, об ва ҳуҷҷатҳоро гирифтан муҳим аст.